Haala seyo hakkunde inna e ɓiɗɗo mum debbo. Ɓiɗɗo on timmini jannde makko, inna waroyi daga saare nder seyo, nanngi ɓiɗɗo on, cicciɓi mo, bammbi mo to ɓaawo mum. Nde o bammbi mo ko fuɗɗi wamugo, emo waylito nder himɓe, emo jala.